أعتجد أنى بشجعه أنو يخصص له وجت في يومه حتى لو كان جصير مثل مثلا عشر دجايج أو خمستاشر دجيدية جبل النوم أو أثناء استراحة الغذاء، هالوقت الجصير يمكن يكون كافى ليبدأ عادة الجراءة، ثانى شيء بجترح عليه تحميل كتب صوتية أو إستخدام تطبيجات للكتب الإلكترونية، عشان يجدر يستمع أو يجرا أثناء التنجل سوا في السيارة أو في الأماكن العامة.